<hesitation> binatang yang sangat <hesitation> saya takuti itu ao <hesitation> kalo binatang laut itu pertama tu ta paleng tako tu <hesitation> gurango atau ikan hiu gurango tu bagimana sampe ta tako karena pernah ta- ta ba panah turun ba panah trus <hesitation> seperti kaya di ujung karang ada sepe ada- ada tu tower di sana orang bilang tower tower laut itu dan pas mau menyelam di towernya berpapasan dengan hiu itu ha di situ yang <hesitation> membuat ta tako karena ada ta pe tamang tapi dia tara dapa makan cuman dia dapa gigi di <hesitation> betis dengan ikan hiu faktornya tu karena dia pergi <hesitation> ba panah trus <hesitation> dia naik ke dia- dia naik di prahu tu lama makanya dia dapa gigi dari hiu soalnya <hesitation> darah dari ikan hasil dia panah itu di- di hirup oleh <hesitation> ikan gurango itu kalo <hesitation> hewan darat itu mungkin ada ular- ular trus <hesitation> babi hutan. <hesitation> Kalo babi hutan itu biasa kalo <hesitation> untuk dia pe babi mai itu kalo biar tong tarada salah tapi kalo dia mrasa dia terancam itu langsung dia lari gigit lar- lari gigit torang tu babi mai karena mungkin <hesitation> itu dari sifatnya ya kalo babi hutan apalagi kalo <hesitation> babi hutan ketika dia sudah ba luka itu <hesitation> bisa- bisa tong pe nyawa malayang juga kalo <hesitation> tong bajalang di utang trus bakudapa deng babi- babi luka itu turus <hesitation> yang kedua tu <hesitation> ular kalo ular sih tara- tara terlalu takut tapi <hesitation> dia pe bisa itu yang kalo tong di utang tu bisa-bisa tong <hesitation> mati karena tarada pengobatan yang <hesitation> tangani <hesitation> bisa ular itu. Karena <hesitation> tara mungkin kalo tong jaoh di utang trus dapa gigi dari ular mo bajalan sampe di kampung juga satu jam lebih itu yang ketakutan <hesitation> ketakutan dari saya tu ular itu bisanya tu kalo ular tu memang tara- tara terlalu takut karena <hesitation> ular tu kalo baku- bakudapa deng ular tu biasa <hesitation> anjing tu sudah gonggong duluan makanya tong so tau uwa ini pasti ada ular ini pasti kalo <hesitation> dan anjing itu kalo dia gonggong tu kalo dia bertemu dengan rusa sama dia bertemu dengan babi ular gonggongannya tu beda bisa dibedakan cara gonggongnya tu.